Ny fitaovagna hitako amin'ny tomobilina dia itogny aby varangaragnany dia vitrine-ny dia vôlana-ny dia vitesse-ny dia freinany dia ny pneu-any tena mampandeha anazy mazava ho azy dia ny môterany koa raiky.